لأ الناس ممكن تأثر على مصيرم - لان اذا ويحد يقول والله انا مصيري يحددو القدر، هذا ثقافة المستسلم انا اغشعا ، يستسلم يقول والله القدر هو يحدد مصيري فما يعمل كلشي يكون تفكيرو سلبي ، وهذا الشي غلط